Mi yillan himbeji mi wairi no mi laara ko be wontiri. mi valla himbe fere je wala sembe masin. Mi habdan bo mi wada ko handi pat.